Ин мавузуъ хеле мавзуи <hesitation> мушкил ҳам ҳаст. Ое сулҳи куллан дар ҷаҳон дар ҷаҳон, дар ҷомеа мумкин аст? Дар назари аввал, ин як орзуи зебо менамояд. Ҷангу низоъ нест, нафрат ва хушунат вуҷуд надорад, танҳо ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистист дар ҷомеа. Аммооо агар ба таърихи инсонӣ ва табиати инсонӣ нигоҳ кунем, мебинем, ки расидан ба чунин сулҳ хеле душвор аст. Ҷомеаи инсонӣ гуногун аст. Мардум аз фарҳангҳои мухталиф меоянд, динҳои гуногун доранд, бо забонҳои гуногун ҳарф мезананд ва фалсафаи гуногунро пайравӣ мекунанд. Ин гун- <hesitation> гуногунӣ умуман хуб аст, валее вақте ки он фаҳмида <hesitation> намешавад ва эҳтиром карда намешавад, метавонад ба ҷангу низоъ оварда расонад. Ва набояд фаромӯш кунем, ки эҳсосоти инсонӣ, монанди тарс, ғазаб, ҳасад ва кибр низ метавонанд монеаи сулҳ шаванд. Расонаҳои ҳабарӣ ҳар рӯз собит мекунанд, ки чӣ қадар ин факторҳо ба расидани сулҳ монеа мешаванд. Пас, оё сулҳи куллан имконпазир аст? Ба фикри ман не.